E'u mia garau garau garau na aemnanai a'anana aura ro'ava kurikuri. A kurikuri ro'ava e'u makedida gavadada a kuro ro'ava. Nana meri blaos da akuri ro'ava, siedidai akuri ro'ava. E'u gubunada amai akoreasi ro'ava amido ro'ava, boudadai amai akoredio ro'ava inoku, vauku, vauku, vauku va'abidia vakoredio, siedida ero boudadai vamai vakoredio, vauku, vauku va koredio inoku akurinida ro'ava. E'u misinida va'abi vamai va koredio, teiborona arunanai vakore, seana vamai va koreadio inoku amiado ro'ava a'ana, va kurikuri vemai vegana agona vegana vedio. Agona vemai vegana vedio ai veraviravi va kuri, vakuri rea, va kurikuri vegana agona vaisavenia ai veko'ore vagana va nagunagu. Va nagunagu kaimurinanai va'ero vamai vamiado va kurikuri. A kurikuri egaegana ro'ava o e'u blaos da boudadai ava ve'oda ro'ava, e'u siedida boudadai ava ve'oda ro'ava. Vava ve'odia, poketadada ero akore ro'ava, ago gemo dada aisanida ro'ava o i'ina babaga, o i'ina mara'i. Babagada boudadai amai a korego'u ro'ava inoku a nitinidia ro'ava. Anitinida inoku ro'ava, a'abida ro'a a opegae ro'ava, siedida ero vamai va koredio o i'ina babaga, i'ina mara'i, va vaida ovinai baten dada vakore, vagana va openidia, va opeasi vaisa vakoredio kauda eda mai eda vi'o sia o gubunana okurina o opena asiva a'anana ioinana nonoa, ava nonoa va. Va vainai vasia o e'u mia garau garauna taem nanai a'ana ounana e'u <hesitation> gubunada akuri akore dio va, <hesitation> vanai vanai a'ana e'u paurada egege avavai ro'ava ko i'ivaruna amia garau garau va a'ana e'u gubunada a kurinidia va. I'ivaru eda sia o baeke na ka vokurinia. Idai aka baeke kurida da ais'aku ko idai vara sibo'u varasia inoku va maronia vaukunia. Vamiadio vara vegana, va maronia baeke na vakurinia. Baeke na vaukunia vegana ve ve'o vakurinia vakoreado. I'ivaru na deresina vokurinia edaka a'ana, avaonoda asia ro'ava o nana deresi kurida da aisa'aku ko inoku idai vaka. Vamiado varasa vegana a'ana amaronia ro'a vaukunia, aukuna inoku ro'ava ako'ore akurina ro'ava. Vakurina vegana veve'o a'ana amavi'ora eka'ana oko ioiana nonoa. O i'ina va'opena a'ana kauda edamai eda isana a'ana eda vanonoa. Ai vakurina inoku ai va'abia vagana va opena asi. I'ivaruna edasia o piripou na oma kurina edaka a'ana vasia idai vaka, vaga vamiado piripouna varasa vegana, vamarona, aukuna ovinai, amaronia aukunia egana eve'o, ako'ore akurina ro'ava a'anana, kuri kapea egana eve'o, ako'ore akurina ro'ava a'anana, kuri kapea egana ai ava ve'oa va'abia va vi'oria o ioinana piripouda a'adina. O ioinana nonoa. Sibo'u e'u kurikuri da vakurinida eda ve'o a'ana vaisanida vavaina, vaisa aida'u o kauda eda isanida a'ana eda va noada e ve'o vaka. O idai i'ina nana aisanava a'ana da nonoa akava ko ema kauda eda isania a'ana ioinana eda vanonoa. I'ivaruna peigi ogo ogo da va kurinidia, peigi kanada va kurinidia. Vamia dio varasa vegana aukuna ro'ava. Vaukunia veve'o vakurina vakurina vegana veve'o, vo'abi ra'ana vaisania vainai na veabi'u vavainai, vavainai vegana vasia o ioinana da nonoa ko kauda eda isana a'ana eda vanonoa. Ai va'abia vagana va'opena asi. I'ivaruna eka e'u <hesitation> e'u moabaei kana kana da akurinida ero ro'ava.